Karazan̈a toetr'andra? Mafan̈a, lera kôa fa asara misy mahalen̈y, kôa fa manintsy be misy laneizy, moason e, ôtômne, zen̈y ziô no haiko e.